Kulle comade ana wawi yadde fa jeegon e ley leyal amen. Ngal jimi min niamaniga. <hesitation> saatuuje ñiiri du kañun e maafe. A tawan maafe oo ɓuri heewde somoyaaji. Kañum somoyaaji mun hono ko kiisii mi to ko, sahaatuji ana yaha faa jeeɗiɗi en, sappo en. Ka heewaa burɗe sappo.